ciyel ummimi mi witai, dottijo am ngarmi, bimiɗum to wane, gaskiya dottijo am mi witi makaranta, mowi ta ɗume, bimi mi witi makaranta, ɗume, bimi mi witi makaranta, to hankoma tunda mo wodi maigida mako enta e lokashiyel ngel, toh hanko dama hanun daraniyam dou lamariji ko shafi makaranta, toh e lokashiyel arandeyel wala komo meɗi, moyi toh Allah waɗan nga barka, tunda mi wimo mi witi, na mi wimo mi witai, toh kodemma mimo mi witi kawai nama mi witai na shawari, toh demo tabbitini mi witi, toh sai mo waɗi fata khairu der maka, sai mo wi'i tunda to a witi, toh Allah waɗana nga barka, Allah waɗana nga barka, Allah wadana nga barka, hana rantsuwa o itti jaka ɗiɗi e lokashiyel ngel, jaka ɗiɗi ɗum, ɗum shede sosai e lokashiyel ngel, sai mo wiyam da yau ɓeddutu wadu rijista, toh ko demma mi himmini komi am, njabumi bimi toh miyetti, toh e lokashiyel ngel mi jaɓiɗe ngammi ko hani, sodumi ko kandumi fuh, altinere waɗi, kimmimmi, ɗun ngammika yadu. Toh enon, enon, min kimmini makaranta framari, sakan framari wai jiniyo, sakandure, sai Allah hoddiri kemmi kugal, toh diga kugal ngan-ngal, fah kadi, Allah ɓeddi daukaka, e ɗaukaka, ɗaukaka, har Allah waɗi ngammi diploma enta, toh kaga, ayi dagaɗo hounde kam der nasaragu e do'a ka dottijo mauɗu hanjum ɗun wita e rayuwa, minti ɗaya dama, toh dole ko ngatta fuh ngaɗa biyeyya iyaye en maɗa, ko be nazzuma fuh ngaɗa, ngaɗanaɓe biyeyya, gam do'a mabbe kan, kanka yara tama gashi, hude de a hammaki ma e rayuwa maɗa.